<hesitation> Izy io zany, da akoa gne zakaiko taloha igny ke avao ka io sa oa, sy ania maro refa mahandro anazy itegna fa ny pisipisiny avao de igny tagnanao igny gn'aniniako f'raha io zany gny tonga da atondrakinao, da ho may singitry, e tiako zakay zany da hoe, anao zase e magnano anazy oe mandanzalanza anazy oe haninao sikidikidy eky aloa zay vao handramanao, haninao sikidikidy da handramanao.